Namoron̈o fianakavian-drô man̈okana zen̈y irô elefan àby io arakin'n̈y eritreritrinakà edy fôton̈y irô ten̈a mihina ran̈o afahan-drô man̈angona ran̈o. Avy iô koa iarovan-drô amy ny resaka fahavalo fôton̈y maro fahavalo mety handeha amin-drô karà zen̈y.